<noise> Legioma biôlôjika matetika tegna lafo marigna izy am- izy amintsika aty, nefany tsy karaha tsy tsy lôjika le izy lafo satria antsika tegna mamokatra be izy nefany tampoko vidiny avy ake ndraiky lafo be tegna tsy mety zay.